No tavalisõlt ma tii süvväq iks kuivatõt maitsõainidõgaq. <noise> Selle et ma ei saaq väega koskilt sääntsit värskit maitsõlehti vai sääntsit asjo, tuud om rassõ saiaq.